Ketu sake ma tue tue na makena pai makina pai ulaseke nasate ma'ita moa nasate ke ma'ita namakina kena ke ooo hedeo nasatek ke hinia ke eloi nai ane hinaik ke filhoi eloi ititiwa se nasate ma'ita ma'ita ke mo'i pai mail ede etarabane lokai peina e a'ane ma nasate teke na akuse se matuwasi ita'ina ihun nojerate moa ihun nojerat masi moho hiniak ke ane manasate sepue i sepue i na pasuku kupane moi'i pai matai nama haipelina sate ke mo me hineak ke e'ane sepue i nahi di' ita'ina ihun nujerate ihun nujeratena isuku hiniak ke na manasata ma'ita na'ita ke eha ewaena hewaena itai sa'a masasate kena utai lua halu na'uhai pi li mua pai mo'o lemititiwa mo'ode nasata ma'ita ho hinia yo ma'ita le'e Emaitan nai anema sa hanasata nasata sepu e i oohoooo kasiane nasate kesepue hiniake eluwai ikule i ikule na mahono jerat ma dahile yeki huhom'o lepai mahana lue manasate nasate ke matai matana mahai peli masuku kuk pane ma'ane ma pale ma'ane ane dawese mahono sae sale'e heke moa na akuse masaka hoho'e masaka hoho'ena ma sat nasatake ehekamo'o nasitai ho silahu bosule silahu katapel sisaka na' hiniak ke na sipunu hiniak ke heup kiniak kena silahuena ma'ane le'i mahane ni hiniak ke'e